Sɛ wopɛ sɛ wohyɛ nkwadaa nkuran sɛ bɛnni nnuaba bebree a, woahu sɛ wo no, wo ne woyɛ maame a woyɛ panyini a wobɛtim ama nkwadaa adi nnuaba bebree firi wo ne woyɛ aduane no ma nkwadaa no nti deɛ wobɛyɛ di sɛ wo ne wode bɛba abɛka bɛ aduane ho nti sɛ nkwadaa no sɛ fufuo ne bɛbɛdi a ne woatwitwa nnuaba ne bi asi nkyɛn. Bɛdi fufuo no a ne bɛaadi. Sɛ bɛɛkɔ sukuu anɔpa so a, wobɛtim de nnuaba ne bi aahyɛ bɛ baage mu. Deɛ bɛbɛdi biaa no, berɛ a biaa no wobɛtim de nnuaba aaka ho sɛdeɛ ɔbɛyɛ a akwadaa no bɛnyini no, ɔbɛhu sɛ ampa wodi nnuaba ka w’aduane ho a, ɔyɛ firi sɛ nnɛ no nnuane ne bi wɔ hɔ a yɛdi a ɔntim nnane ntɛm wɔ yɛ yam nso sɛ wodi wie ne sɛ wonya aduaba bi te sɛ ankaa di gu so a, wobɛhu sɛ ne aatim anane kamakama ne deɛ ɔnyɛ no, aatim afiri wo mu nti sɛ wopɛ sɛ wo mma bɛhu kwan a bɛbɛfa so adi nnuaba waanowaano anaa bɛdi ne bebree a, wo panyini no, wo ne wode bɛhyɛ bɛ, wode bɛkeka bɛ nnuane ho ama bɛahu sɛ wodi nnuaba a, ɔboa wo nnipadua.